راح أكون في فترة الثمانينات تقريباً. أول شي راح أكون متحمس، واشوف كيف كانت الحياة في ذاك الوقت، وأقول واو الدنيا غير. كل شيء كان أبسط، حتى التكنولوجيا، كانت بدائية، مقارنة من اليوم. أول شيء لازم البس زي الناس في ذاك الوقت، واتعرف على الموضة، والأشياء اللي كانوا يحبونها. <hesitation> اتأكد إن ما في أحد يجي يكشف إني جاي من المستقبل. لأن كل شي كان مختلف، من السيارات للموسيقى، الكل شي.